Wonn tunen wonn ishin inamaa kharkharthu yaani Mal ill Khan inamaa kasafudhen ama wonn ill Khani safishenn wonn akhana thaana dhib yethe Mal atin ill Khan uff khulkhulesa fethu amaa ill Khan dhikeno fethethu wonn akhanatha tumethe ill Khan kankeee righethee khulkhullesithe wonn dhudhu yaani akhan dhub daktarole ghughurdha ill Khani tun dhib yethee Mal ishin won akasisun midhafethu won akhanathan yaani akhaa pumber adhii thanan ill khankan ridhee khulkhullesith